احب اكون اكثر ذكاء لان كدا كدا-الشخص الذكي مع الوقت هيخترع حاجات هيعرف حاجات اكتر فا هيبقي <noise> عندي ذكاء وعندي شهره